سفر والدتي لمكان بعيد وإقامتها فيه لمدة شهرين أثر علي بشكل إيجابي جداً ساهم بتكوين شخصيتي ساهم إني أعتمد على نفسي إني أتعلم مهارات كبيرة جداً <hesitation> بالنسبة للمنزل وبالنسبة لحياتي وبالنسبة لتطوير دراستي كنت أعتمد على والدتي كثير لكن في غيابها تكونت شخصيتي.